يومي المثالي يبدأ بفطور لذيذ وقهوة هادية, بعدين أروح مكان طبيعي, مثل الحديقة, أو البحر, أو الكرنيش, برجع على بيتي وأطبخ شي جديد, وأختم يومي بفيلم ممتع, أو جلسة مع الأصدقاء, أو قراءة كتاب, أو إني أهتم بنفسي.